Re pues este ra ni xina nani pues casi galndá ni fuertyas ryw nez ré per este ná gwen za gwy tiem na tiem niz-gye re ah pues chai ga byab niz-gye apues na nix ru byab ni ztogy, nix ru ah, pues nii ni tiem nyz gýe hasta tip ga gwyni fuert býw hasta niz byw gëw xty, na tiem niz gye ré byw niz gëw xtios dios byw niz, dhdth rathe ra gëw ni nap nú ré’ah bdycka niz ni ztë pues ckadëd ni nez gy, nii ni este, chaiga bzuni na gyz réh de rh ‘ah pues rhï ni zyeedni naa ni rchag ni pur tiem rni raba, tiem- tiem este tugúl rchag- rchag este ni ztë’ah pues nal ru rack rzeny rucu galnald gy, ya de rhï pues rzalo ryuté lo que viene siendo purzy chuté gyz zthï ah ta rh nald tiempo curex’ah, rh ni fuertyas rye galndá, per a pesar de gyz re’ah pues câty uviz di niz ni ná cos nzá sa nú lo gëx rétchi zegá na valná ndáte za’ah tchi gybigu xan gýag-gytz ngaldyw rhï rdëdy th vhï’y, zyni ná ni nú nes réh.